فطور صحي صباحي بفضل ليا انا هو خبز محمصة مع جبنة او مربع مع قهوة بالحليب هذا هو الفطور المفضل عندي هو فطور يعني وصحي ومفيد وخفيفك يعني خلي يومك مليء بالحيوية والنشاط عكس ما انت تاكل مثلا الفطور دسم مكي حاجة دسمة معاش تجدر يعني تتحرك وباجي نهارك كله يكون يعني انت متعب